mazin mami bepɛ a nucozo wa'amu mubo an mazian tua wa'a awete zui hɛrira be damadamani hɛrira be cin cin pantine mazian mi awe wa'a bera cruru mite um mɛni ya'irinaso wian lo nucozona ani cozo bo mazin zie ziewa ziase yirawe amiwe be nɛ sin mi na